ואש אלמאל קאי שתרי אלסעהאדה? הוא פאלחקיקה אלמאל כאי עאונ באש תכ’טי אלחאגאת אלאסאסיה דיאלך ו תחס באלאמאן ואלרחא ו כאתכון מסתקיר, ו אלמאל כאי עאונכ באש כאתדיר אלתג’ריב ואוקאת מומתעה פחיאתכ, ו כאתקד’ר תיסאפר ותדיר אלחוואיות דיאלך. ופאש יכון ענדכ אלתאמאן אלמאלי כאי ק’ל ענדכ אלתוור ו אלקלק אללי מור’טבטן ב אלמשאכל אלמאליה, האד אלשי לי כאי ג’יב אלמאל, אذن מור’טב ב אלסעהאדה.